Gërshërët janë burë me dy puntë hekuri çë jane kontrolartur ka dy manij te ku vuhen dy glishtra e kur ti i llarghar e pran i shtyp pometa, i qas pometa, gërshërët, çë janë burë hekuri presjën kartën o atë shurbes çë ka presjën.